Un satèlliti resta nni la òrbita senza cadiri arreri nni la Terra o s'alluntana nni la galassia pirchì quannu veni fattu pàrtiri, si ci duna na velocità talmenti granni ca ci permetti di ristari nni la òrbita senza ca chissu torna. Lu satèlliti, na vota ca junci nni la òrbita, teni sempri la stissa velocità e chissu ci permetti di nun pèrdiri la so posizioni. La velocità di un satèlliti e di tri chilòmetri a lu secunnu.